ارے میاں ڈینٹسٹ کے پاس ریگولر چیک اپ بہت ضروری ہوتا۔ یُوزُلی سال میں دو بار جانا بیسٹ طریقہ ہے۔ <hesitation> ہر چھ مہینے میں ایک بار جانا، اِس سے دانت اور گمز ہیلتھ چیک اپ ہوتا۔ اور اگر کیویٹی یا پرابلم ہے تو ارلی ڈیٹیکٹ کر کے فکس کر <hesitation> سکتے ہیں۔ ہر وزٹ میں نارملی بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ کلیننگ، چیک اپ، کبھی ایکس رے، یہ وہ کام لگتے ہیں۔ اگر ٹریٹمنٹ یا فِلنگ کرانا ہے تو ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے۔ ریگولر وزٹ سے کیویٹیز، گمز ڈیزیز اور بیڈ بریتھ کا رسک کافی کم ہو جاتا ہے۔ اور دانت سٹرونگ اور ہیلدی رہتا۔ اوورآل ڈینٹسٹ کا کام ہے پرِوینٹِو کیر پرووائیڈ کرنا، اور سمائل اور اورل ہیلتھ کو لانگ ٹرم مینٹین کرنا۔ اگر ٹائم پہ وزٹ کرتے رہے تو پرابلم سمپل اور فاسٹ فکس ہو جاتے۔ اگر ٹریٹمنٹ یا فِلنگ کرانا ہے تو ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے۔ ہیوی ٹریٹمنٹ سے بچ جاتے ہیں، اِس لئے اپن کیا کرنا بولے تو۔ ڈینٹسٹ کے پاس ہر چھ مہینے میں ایک بار جاتے رہیں۔